Maq arva, et tulõvikuh <hesitation> tõisi planeete kolonisiirmine ja näide pääle laiõnõminõ kimmähe juhtus. Ja nigu esiqhindäst maq ei näeq tuuga määnestki murõt, õnnõgi et ku sääl nüüd määnegi lagjemb koloonia nakkas tekkümä, et sis <hesitation> om määndsegi firma vai sis riigi justkui juhtminõ sääl, miä es tohtnuq eriti juhtudaq.